مفيش يوم مثالي من أوله لأخره بس الحمدلله على نعمة الروتين ...اليوم الي بيبقي ماشي بروتين معين بتصحي تروح شغلك ترجع من الشغل تصلي صلاوتك تتغد و تستنا موعيدك عشان تنام تصحي تروح سغلك ده بنسبالي يوم مثالي اللهم لك الحمد